Nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛtsena dua a oesi -dan a oesi wɔ dua do osiandɛ <hesitation> Ɔno dze asɛm bi yi a etum sian fi dua no do ebesi famu <hesitation> Na ɔno so dze epa bɔhwe mpo a ebotum enya nkwa, mframa papa bɛfa wo ho, ndua no koraa nduaba wɔ do a ibotum atsew bi edzi. Nkorɔfo bebree bohu beebi a ewɔ naaso erenam nsu do a, dan a ɔwɔ ns- nsu do a <hesitation> ekɔ kɔtɔ nsu no mu hɔ na innyim eguar a asɛm ato wo. Nna inyim eguar koraa na abowa wɔ mu a mpɛ abowa bi efi nsu no mu ebedzi wo ewu. Nna bio so etɔ nsu no mu na wɔhwewɛ wo a ɔbɛyɛ dzen, obiara runnhu wo, nnyim eguar a bɛkekaaw nsu no bi a w'enyi bɛba wo ho do no na ewu a obiara nnyi wo nkyɛn.